गाडी आता सगळ्यांक कडेच आसां थोड्यांक कडे वडली आणी पोस थोड्यांक कडे धाकटी आणी लोकल पुन्न तेथून बसांग आमी भावांग बचांग शकतोव आणी पाउसांत ब भिजचोव सुधा णा णा आमका निबार लागतला। आमका खूप मज्या येता करीं मंणजे गाड्यें भावपाक।